La tragno moderne kay satria ny tragno moderne <hesitation> uhm ahita tegna raha maro misy fivoara ohatsy hoe misy agnaty trano moderne igny ao misy misy rano mangatsiatsiaky mipatrapatraky; misy rano mafana <hesitation> uhm mafana mafana avao la misy raha E regle da mafana ho azy